﻿Kua tranporte publico, jae jokua se opa ria rupi aiporu, <hesitation> mbaetii aguata autope, taxipe, sino que transporte publikope ma jepia <hesitation> jaeñoma dos boliviano jepi yaja vaera oipota rupi, jare jukurai se jaeva de que, se opa ara rupi, jare opa yasi, arasa oparupi a aiporu transporte publico, mbaetio taxi aiporu